انا احب احتفظ باسمي الاول. لانه جزء من هويتي وشخصيتي والناس اللي حولي يعرفوني به. الاسم يحمل ذكريات وروابط عائلية وثقافية. وما ابغى تخلي عنه. والاسم له معنى و اساس وجذر. فالاسم يكون ممتد منه فعل الشخص